<hesitation> tedi nida kitiñojan ta kidanguati, takaluxhiti hon nida tidañoté, kuanti inti nren'de kuanti inti nguaketi un kalo nguaketi un tu iin, nguakenti inti nguakadahuati ngueti ku nguili nguili nakida iti ngueti e <hesitation> <hesitation> tida, tida nrechiñoté kon kuté kon kingui un taxtuti nriviti na nakaku nda'á luxhitité tie tiempo ño'o ko no'a kadanguati <hesitation> takati.